Si nuvanta persent d'le bestie al a i öi për vëddi ëndua a van, tranne ad ezempi a m'ven ën ment ël derbun o ël trapun che ënvece a cerca so so cünicul sut a tera sensa vëddi niente, al e borgnu cum ën pum e a va a nas dizuma parei për truvé la stra